إيوة لأ طبعًا، مادة الأدب مادة عظيمة ولها فوائد عظيمة جدًا، إنها <hesitation> إنها تساعدك على معرفة <hesitation> الأدب يعني مادة أدبية، مادة ثقافية وتساعدك على إنك تزود مفهومك العقلي ومفهومك <hesitation> الذهني يعني، وتساعدك على تطوير شخصيتك، تساعدك على ابتكار شخصية جديدة لنفسك، تساعدك على أشياء كثيرة.